Isañandro izañy zaho anaty andro draiky, in-telo mañenty mailaky. Ny voalohañy zañy amy za vao mifoha maraindray iñy defa mañenty añazy. Ny faharoa alohan'izaho hihiña am-bary atoandro. Da ny fahatelo farañy alohañy za hatory hariva iñy.